Poloñ duu, ndefuuji erop duu nii defata. <hesitation> Gatoo en. Kañun duu ana defa haakolooji e ɓiɓɓe leɗɗe. <hesitation> Nokkuuje non ɗo neɗɗo meeɗaayi dawde faade e muuɗun. Ɗun nii waawi haalde hen. Oo wawata du fa tawee ana sifo sifaaji kurɗi banngal maɓɓe.